Dinamarca tien una Estoria de cuentu i lo digu porque pallí tuvu nacencia l'escreviol de cuentus más anombrau de tol mundu, Hans Christian Andersen, qu'escrevió cuentus mu sonaus comu La Serenina, El patinu feu i tous essus. S'án passau a más dun cientu d'idiomas. Amus, que quasi que to'l mundu tien leyíu o sentíu los cuentus d'esti ombri i los críus los siguin leyendu i conociendu.